பிரான்சின் உணவு மிகவும் நுட்பமானது மற்றும் விரிவான. வகைகளைக் கொண்டுள்ளது அங்கே பல பரபரப்பான. மற்றும் அழகான ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் மென்மையான. பாட்டிகள் பரிமாறப்படுகின்றன பிரியாணி. பிரெட்செல் கிராஸ்டின் பர்பிஸ்டி போன்றவை. பிரான்சின் முக்கிய உணவுகள். ஆகும்.பிரான்சின் உணவு மிகவும் பக்குவமானது மற்றும். விவரமானது கிராஸ்டின்ஸ். பாகுவெட்டுகள் பிரிய ரடட்டுவீ. போன்றவை பிரான்சின் உணவுகளின். முக்கிய பகுதிகள் பாரம்பரிய பிரான்சிய உணவு. வண்ணமாக உருப்படும் தனியுருவாக்கத்தையும். சுவைகளையும் கொண்டுள்ளது.